Nii ho ngong mingming tii pehkita nui koto iyamparano, impa hongoponori moro sihung nong ho soccer, impa kurokurong. Ho soccer tonguhnong ong hiya kirikiti arikua mong. Nii manni pehkita nokite ho soccer mingkumong tii patakah tii kominity skul, mingmorong high school kori, komimoroko nii ho soccer manni hahawah. Ho nommai u'kisa mingkeng mong pehkita nui impa hahamurong. <hesitation> Nommai nei ho monoruh ho soccer roki manni hayewun nong nowori ho pele ngung, ho soccer star ngung u'kisa, impa tiwongori ho soccer hayewung nong, nii ho soccer topo meng mingmoro mong. Impa noiko ho kurokurong ni kuromoro mong tiko skul koriki nui hoyori primary impa tikiko high school kori, ho althletics tangamong, ho kurokurong, ho hundred metres, two hundred metres. Impa noi ho uwa tangamong, javelin ngung hahkamong, hoko ngomong ho ni roki mani hamukong sports tupla <hesitation> honno soccer, soccer kako roki manni ho nong mingkumo numong riku. Uringi ko nawa' uringi kitori unui hoi. Muri ngung yi hiya parai ngung tikahamo mingmara king, tiki uringi tii rinono ho skul komimaramo. Impa tiwongori roki manni hoi mu'king roki mani hahahewunno, hoyoriko squad numong, ti honna kongno patakah tiko moresby, tiko main city koriki ming moroking hoyori soccer. Impa roki manni pehkita nokike roki manni hayewung nong mingming awa' soccer. Tiwongori nii iro ko ho soccer mingkaku tiki soccer koriki mapoh nuhenong monoruh, toku mingmoro kong impa hongoponori morong tungori sihung nong impa ho soccer. Impa roki interest ngomorokong monorusu mingke'he. Tiwongori nohungong discipline honna meng tuhah ho soccer, discipline ngoroi mingroro ho hiya nei kukihetong. Ho puri rokong ko puri pipiruho toworohetong, <hesitation> impa tungori noko ngong irong ngori hoko soccer monoh mani ho topo tongo ngong, ti poti u'kisangno kingungong, kai ong hiya toku topo mingkai rong ni u'kisa topo meng mingmoroking tiwoning titi komo nuhe nong. Tiwongori nokongong iroko soccer ho rokimani hahayeu ngong ho roki hongoponorimo rong